Mengiannu, caffè e latti cun pani e poi, a mettade e mengianu, unu paghiceddu de mendua, nughi e <hesitation> frutta frisca e su chi a travessada.